Strüment müsicai coza a ie, a ie la baterìa,a ie la fizarmonica, a ie la chitarra elettrica, la chitarra classica, ël viulin, ël pianoforte, la pianola, a ie la trumba, a ie ël trumbun, a ie ël piffero <noise>